<noise> To carana bisse i pakaian alaki baskon mane dirimpun tu <hesitation> di parokko ki baskon mane dibawa lako wc atau bubun raka buaban dibissei pakean porotto di rendam mane ala ki baskon ala ki baskon senga mane to di parokkoi to baskon karna den mi wai to di parokkoi ma sabun na di lesse lessei jong, napura di lese lese to di <hesitation> sikat mi di sikat sampai mapaccing sula mesang bia simesa mesa disika mae diparokko baskon senga ta no <noise> pura ngaseng disikat to <hesitation> bisseimi sampai palao tu sabunna mane ku teai tu palao sabunna eh ka ada tu di giri. Pura di bissai mappacing mo di rame sule pakaian mu wai na di parokkoi molto supaya manyaman nyaman di pake supaya bo harum pa bau tau na basa na malao seboki na bu tau. <hesitation> Pura to di di <hesitation> di rendam si lima menit, tiga menit ka yang penting ma bau harum mo. Puratu di bilas sule di parai, yana Anji pura di parai to di parokkoi baskon di bawai mao ko di allo o beda si mesa mesa di ballai dialloi eh bello tosingallo ri balu to. Itu biasa kede masessaki biasa duka uran sadi ba susaki masessaki urinna ka tena marangko bajunta. Ka teai di pake na apa dipake kita. <hesitation> baju waritu ku tandai kitu to.